<hesitation> Fahatezerana, olo tezitry zay bôaka aminay an̈y olo vasira. Anaô izen̈y kôfa vasira in̈y tsisy raha mety ataô aminaô fa zey edy e manonga izen̈y tamperatire tansiaôn jiàby avy izen̈y melomeloko koa karà zey.